Da'aŋa lɔgerɔ zo'e mɛ. Tu tari kutedukɔ, sileba, kutebi'a, bɛmɛŋeka, nyaa dikɛ sɛba ti ba tara kiina lɔgerɔ la ti ba yi'ira frying puan la. Frying pan de'e fu tara kiina zim la gɛla. Ge ti kutedukɔ la ba tari mɔna la sagebɔ. Sileba la me ba tari eŋa dugera la ziirɔ fu ta'am dikɛ dukɔ dɔgɛ ziirɔ ɛɛn hɛɛn. Ge bi'a me boi mɛ ti tu tara kamesa ziirɔ bee stew ti bɛmɛka la me tu tara eŋa me kuura sagebɔ.